جرمن ثقافت چِھ پننہٕ بھرپور تٲریخ، فن، موسیقی، ادب تہٕ تکنیکی ایجادات خاطرٕ زاننہٕ یوان۔ روایتہٕ کینٛہہ جرمن رٮ۪وایتَن منٛز چھِ اوکٹوبرفیسٹ، کرسمس مارکیٹ، کارنیوال، ایسٹر ٹھوٗلَن ہُنٛد شکار، ایڈونٹ پھول تہٕ نکولاسٹاگ شٲمِل۔